Haa, atonɓa, antonɓi ma jeji de, atonɓa yíŧi njiŋne a gíw, bari ajeji ndaani. Jatu ma fana ajeji ndaani, gum ajeji ndaani, diib ma biñaŋ ma ndeeŋ bommu ajeji ndaani, has situ ghas bihii bombogi, bijegi ndaani a bboorin gdéti. Iyoo, ndi gyíŧi bege, baso hando unsaante gyíŧin ɓaale ngi bigii njiŋni ma. Saaji ma bânñína bommu, bijeju, ngette gaafo bigige ngi bâan bogi alúŧi ngi njuuma, bijeju. Iyoo, leeña bombogi, bijeju, ftuug ma dú <hesitation> laugh.